<...>, zato, sivam-polo sivy amby; <shushes> sivam-polo valo amby, sivam-polo fito amby, sivam-polo eniñ'amby, sivam-polo dimy amby, sivam-polo efats'amby, sivam-polo telo amby, sivam-polo roamby, sivam-polo raik'amby, sivam-polo o, valo polo sivy amby, valo polo valo amby, valo polo fito amby, valo polo eniñ'amby, valo polo dimy amby, valo polo efats'amby, valo polo telo amby, valo polo roamby, valo polo raik'amby, valo polo.